أنصحه أول شي إنه يحاول يطور من مهاراته، ويتعلم أشياء جديدة، متل أنه يروح للدورات التدريبية أو الشهادات محترفيها، بعدبن يتأكد أنه يسوي له سيرة ذاتية تكون حديتة، بعدين يكون له فرص جديدة.